Dabbaji mai wala silla sosai ngam mai to di yari ndiyam do neba ha redu ma di kanjum on jogata di, di joda wakkati duddum ha nder sahara di torrai. ngam to dabbaji do nana donka di torran masin ha nder sahara watan fere wata fere bo nasta torra.